Ha wenakani tao nire yi laano iya wa omomo iyori ok ikereme wenaba eminakhe abakhaira so abor khure uyor meh ok mevare meragbanialaaniro ikeregbo na kani icegbonalaanirekhari wioni oto ikpe ikhere wenor niakya rekha oga meh okia fees ehmeh arumabeyame umabl nawegiori bakada meyagbitseme ikhere chiotolpere ikherevare afe ikherevare avchi wabi khevare auchi na ilehe gbaise mere itsgi store ya eyaarege nekhameh iregbe so irekhegewe nieya wewe aregberekhameh so ukarakanya vare ugbe than ma laenilapegoro so iromari Gbonakanya so ukhara akanya vare malaenilapgoro iroiyorst ikhera ruami makhere your ikhakhgbevare magamime makhereni kpegoro ma reresemare maredanirigh nirigho radie rimot so iromenagiomiamime mayor iregbonakanya mare eh merere dane niwia erereyi school malaere quereroyere mare gbonialaanya oni akanya rikie gbere tse abayor weyara iwenaya enaya ekheronegbe odator ikeregbe iredanafera irorare ogb onakany nimaradafemai mare yereoware yakho whore iroma yor iromayor oni akanya rikieg be oni akania obo rikie gbe onakania nazakhare so rikigbe retse ebayorna